Ganti اله tarkoto ganei yani, Wae ademi ولا Eide ولا Edian kochi tana mengimo, Tarkoto shogoli en shongir ka toue tana eskirosa fa en firgika taffei nami twali en fa fa eka twali حاجة ern firgisenga twali fa اول laken eka kalatae ekon fa sokeda fa nog nami